Maikaʻi ka hoʻolohe ʻana i ka nūhou i maopopo leʻa ʻoe i nā hana a puni ke kaiāulu a puni ka honua. Akā nō naʻe ʻaʻole maikaʻi ka hoʻolohe ʻana i ka nūhou i nā manawa a pau inā komo ka haʻawina o ka naʻau no ka mea hiki ke hele a pupule ka lohe nui ʻana i ka nūhou maikaʻi ʻole.